أنا نحب مؤونه لا تنضب مدى الحياة من الأيسكريم علاش لأني نفضل الأيسكريم لأني نحب، نحب حاجه تخليني نحس بالإنتعاش حاجه تخليني نحس بالراحه و الطمئنينه و السكينه، حاجه تخليني تخلي لساني أو فمي دايما حلو، برشا أمور و ياسر.